Gny tena maha samy hafa gny sovaly vo gny zebra da, ah gny zebra tsy maintsy ahitava loko mitsipitsipiky zay izy, mainty vo fotsy, zay gny mampiavaky anazy volohany malaky. Fa gny vatan'izy ro da samy mitovitovy egny avao aloha. Ah tsy de haiko loatsy gny magnavaky anazy fa vo mahita an'izay loko zay aloha, mitsipiky mainty vo fotsy, mitsipitsipiky io gn'ahiny da<glitch>fa hoe igny zebra.